Fomba fanadiova karipetra misy tasy koa zañy. Ny fañadiova karipetra misy tasy an enanik'io moa zañy efa misy an'ilay raha fañadiova fañaky ireñy da iñy avao no ahia amy tasy da kosehiñao avao da madio. Fa añao zañy tsy maña le fa~nadiova fañaky reñy atao mosy iñy. Da mampiasa bikaribônaty eky añao e da kosehiña moramora ny tasy da bakeo kobañinao ny raha iñy.